Ndikkina mi So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi wuro ndee waɗata lewru njalli walla ndee waɗata lewru poondiral, Miɗo ɗonnoo wuro ndee waɗata lewru poondiral. Poondiral waɗi ka hoore e jamii, Sabu o waɗi fota njoɓɓe e ɓe njamaaji. So wuro no waawi adaa ɗum, No heɓa fow ɓuri.